Shekuyo akwa ini nfee wa maana kwakuwa shangive endelia tiki ngveefia kwenye ukahaba, lakini ukahaba ukaf- ukaki ukafungwa <noise> nshike fungwa le ngakolya mwanag ulya wamashekuyo ndo umenipa mapaka linu wekolya ngile mefe nakumbe maisha ngitre ni wa mashekuyo, ushauri ngitre ni wa mashekuyo, kwetre saa ngeshika handu ngasali, shekuyo alengiiya ukalolya nndo chakuelemia slai baba yetu mara katratu na salamu maria, ukammeme sali ingia kwenye toba usali nndo cho waki wakikosia muungu ne fungua nshia ngile jaribu ifanya, lakini nkaona- ngalolya matokeo ndo maana ngakuiya mshauri wakwa mpaka linu shekuyo mmm aleng'shauru le, ini aleng'shauri le iningatraamia handu le nitrajiloliye sha ngetre besa nyiingi ngive sava sava na vandu sha kaili alensaidia ukahaba ng'mekolya utreka umelolya, anshauri ngituliyee nakolya alengepusha na mambo meengi hata ulemekolye nimefe lakin dakika yi ngetre msimamo wa maisha alya yama shekuyo ngile fuatilia ngaishi undusha, nacheengi shekuyo akwa shandu aleng'shauri yaani ukalolya nndo chakuelemia utreende kwa rafiki unemmbiya fo mlilie muungu baasi nng'akolya nhaatro nndu ngile shika kabisa ngakolya shekuyo aleniyambai cha maana.